رسنۍ د عامه افکارو جوړولو کې مهم رول لري. رسنۍ د خبرونو او معلوماتو له لارې د خلکو نظرونو او فکرونو ته شکل ورکوي. رسنۍ کولی شي د خلکو په پوهولو، نظر ورکولو او بحثونو رامنځته کولو کې مرسته وکړي.